حالانٛکہِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ پنٛنہِ زِنٛدگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ بیرونی عنصرس پیٚٹھ قوبوٗ کٔرِتھ، توہہِ ہیٚکِو انتخاب کٔرِتھ تہٕ کاروٲیی کٔرِتھ پنٛنِس مستقبلس پیٚٹھ اثر یِم چھِ کینٛہہ تَجویٖز یِم تۄہہِ پنٛنِس تقدیرس قوبوٗ کرنس منٛز مدتھ ہیٚکن کٔرِ